من المهم جدا مشاركة الشباب جميعا في الأمور السياسية حتى يكونوا هم بنات المستقبل، الشباب هم عماد أمة كلها إذا قامت عليهم لأمة تقوم على شباب قوي ومتعلم ومتندمج أما إذا عزلتهم فإنك ستخسر مستقبلك كلهم.